Pasagjerëve të një fluturimi që është duke kalu nëpër stuhi, ju kisha thon që situata është nën kontroll, që jemi duke kalu përmes një stuhije dhe se munëm me përjetu disa lëkundje për shkak të turbulencave. Krejt kto i kisha thon me nji ton qetsus që i kishte siguru edhe ata se gjithshka është nën kontrollë.